يا خويا أسمع عندي هذي الطونوبيل مش ماشيا سعد ال، عندنا في أحسن موتور غي على الآش دي يي، و زيد مش ماشيا ياسر نظيفا كانت عند مرا هذي، و متق هي شوف دايرا كسيدا متقلبا بصح على تراب حنين على تراب حنين ماهيش ما، ماهيش متقلبا على تراب خشين و لا، فهمتني؟ كانت عند مرا، تسوق فيها مرا طبيبا، كانت غ مالخدمه للدار و كانت تخدم خطرا في السمانه.